Aros pero goc nicnequi uo tlacamo de por sí amo. Amo nechchevelia.-¿Quin timotlalilia moaros?, ¿tlenoh ticomtlaliliah moarros? o ¿quen ticmochechevelia? Tiel, amo cuac nicniqui nicmochihchivilis arroz, niquinposunia tutultimeh siquiera se kiloh para noso tonochtin itcuasqueh, quenih san naja maniccuahto totultitl, Amo. Tocomotlalilia inon siquiera sente inimitiu piyot, ¿amo? Amo, nochih posoni, hasta yanquin posunia. <noise>